To ayidi adefra leddi gumwol mada ashersa dum ahersadum ɓoddum adolladum toa dollidum a defa to'a defi dumɓo se a wata ha nder oven mada ɓayan awati mandaji mada heɓa wada dandano waran wada delma ɓana ɓurodi